<hesitation> Ɓi aadama, so o gollii hoynde fuu, o suuɗan e ɓernde makko. Hinnoo duu ana torla mo faa ñawa ɓernde makko, haƴƴina mo. Huunde fuu o waawaa gollude duu. Miilo muuɗun tampinan mo. Omo waawi fay ñawde mo.